شهر رمضان هو شهري المفظل، يعني أستمتع فيه لإنه يكون مليء بالروحانية والتقرب إلى الله عز وجل، وكمان يجمع العائلة والأصدقاء على الفطار، فالأجواء تكون خاصة جدا، مع الفطور والسهرات الرمضانية أحب بعد الأعمال الخيرية اللي بتصير في هذا الشهر بالخصوص، وكيف يكون الناس أكثر تواصل وتراحم وتعاون من بينهم، وإنتي أي شهر تحبينه?